Kalla piät inne söögis valmistamist <hesitation> hoitma kimmähe jahheh ja tedä ei toheq määntselgi juhul üle kütsäq, selle et sis säält tulõvaq kõik vajaliguq söögiainõq lindusõq vällä.